Odor taban iskenan mokrofoni, makrofonga dauruosinan bading, yaho tambur tamburka, kunin, uta kunnon, kamanga kunnon, <hesitation> menigina deluka kunnon, orgarnin, jitari.